Yigua overavera vae oipota jei oime ñanoi jdeta bae eh tegnologia vae, baetinyae jaeramiño bi oipota jei yaiko katu baekuae oipota omojanga yandeve yigua misi